Ka raha biby- resaka biby kôfa biby zay raha koranitsika zaigny i, maro be fomba <hesitation> ôhatra iarovany egny anazy. Ôhatra izy matahatra regny, to nde misy le to nde milefa, miazakazaka agny tsita aby, le sasany aminje ka raha tortue zao, kôfa matahatra to nde tsy afaka milefa izy fô navonigny fô lôhanazy. De biby sasany aminje mivony, sasany mahay magnanika agny ambony kakazo oh mivogny akagny. Zay.